Sizni lavozimga ko'tarilgangizni eshitdim. Bu ajoyib. Buni qanday qildingiz? Qanday qilib bu darajaga yetishdingiz? Ishingizda qanday <hesitation> muammolarga duch keldingiz va ularni qay tariqa hal qildingiz? Shularni iltimos menga aytsangiz, menga judayam qiziq bo'lyabdi.